Lu radar è un sistema di strumenti ca utilizza l'undi elettromagnètichi pi rilevari la posizioni di l'oggetti. Lu radar jetta undi elettromagnètichi e l'oggettu ca l'arricivi, manna nnarreri st'undi e lu radar ca l'arricivi si duna cuntu unni è ca l'oggettu si trova. Di sòlitu lu radar havi na ntinna ca arricivi st'undi elettromagnètichi.